अपन पड़ोसी ला बोलहुँ, की भाई एमन ला भी तो जिये बर पानी चाही तो मैं बाहर जात हो, मोर आत तक एमन ला पानी डाल देबे। ऐ ले मोर घर के चाबी, पाइप उठाबे अउ मोर घरे पौधा मन के पानी डाल देबे।